Miankina betsaka amin'ilay hoe inona ilay zavatra tiako hohanina amin'iny fotoana iny. Fa amin'ny ankapobeny aloha aleoko misakafo ato an-trano. Ny antony an, <hesitation> > afaka <hesitation> > mihinana izay zavatra tiako hohanina aho, misafidy tsara an'ilay akora afangaro an, dia amin'ny <hesitation> > endriny izay itiavako azy. Fa rehefa tsisy fotoana moa dia tsy maintsy mandeha ihany any amin'ny trano fisakafoanana.